اكثر حاجة رومانسية مشهد رومانسي يجي على بالي توا اه هو وقت لي ولدي صغير مد وردة لاخته خضره وهم متعودين يعطوني انا ورد اما وقت لي يخمم في اخته ومدلها حسيتها ياسر فازا رمانتيك ما احلاها كفاش في اخته هكايا ودها بهاكا الوريده حاجة يسا محلاها. او زادا في نفس الوقت اللي هو انا يتفكروني في هذا بالورد.